Ман ҳеҷ гоҳ дар Сингапур набудам, вале фарҳанги он кишвар ба ман бисёр шавқовар менамояд. Сингапур як кишвари хурд аст, вале бо фарҳанги бисёр ғанӣ ва гуногун. Он дар ҷанубу шарқи Осиё ҷойгир аст ва ҳамчун як яке аз кишварҳои пешрафта ва тозаю тартибёфта шинохта мешавад.